In lápiz o in lapiceró sa'a sa'a ja hora teyó nteó nu tutú nuj na in letra kunió xi sɨvió na ña kuni pero ja sa'a ku ja nteyo nu tutu.